Yë tex a'ax mas yaj tumbyë mayë ka'ay a'ax adyunën jue yë je'e pënbë ku'u t'sëdyut ko'o ti naj kayan ayë jo'ot këkpë ku ko'o nak kanë dun kayayn.